Pos sí, ain alimentus que alas vezis se hazin de menus, es verdá, comu las assaúras, que son ricas en nutrientis i gustu. Las legumbris tamién son mu sanas i aparentis, peru alas vezis se les da poca emportancia. La pesca azul, comu las sardinas, es rica en omega-3 i tamién se les hazi despreciu. Los hongus bravíus son mu valoraus pa sotras partis, peru ain sitius que desconocin las sus cosas güenas.